Kafɨn dɨbi naya wi e yika anayafu fi amma fatan ma miru komai ambantahu faka ziraka ndɨ wi badɨ sɨnafu ji ɗɨnga du ai gan badɨ zira awane conakɨm a zir amma dɨma ɗɨnga fa ndu wihamu ka ɗɨnga du fiya mir kuwa kafɨn fa buwafe zirau kafɨn dɨbi naya fa wi kama sɨbɨ mɨna sɨba data wiyakɨ ena da tɨkɨnahu sɨba ro! Da ɗiyahu da ɗɨnga ndu, saboda haka mir ji conakɨn kusan ka ɗɨnga du rayuwa na sɨn kusan kasni tsir ko kashi fɨdɨ ai mir a ki kashi tsir domin tangan hambatau mir tangan asibiti mir tangan bahiye tivɨ mir tangan war mir tangan meki mir fiya bahu yikwa du mir fa piya yikwa du mir saboda wanka ai mir ji kome ki dɨma kwafa ha baku hadata dona nihu a. a ai mir tiji kome ki conakɨn tangan conakɨma haka naya am ma mbam conakɨni abɨsɨtla njata donama njata dona ba mir ndama fi tagadon tagadon hama mɨi conakɨn am hata ɗɨngatla gan nja ɗɨnga fa ndu ma karshen ta ma ɗɨnga fa ndu baba.